Koho wau e noho ma ka hale kumulāʻau ma mua o ka hale ma ka moku no ka mea paʻa ke kumulāʻau ma ka ʻāina a umm ma ka moku inā ʻōkaikai ke kai hele paha a maʻi ma mua o ka hana ʻana o ke kai.